बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। कबहुँ कबहुँ मैं जो है जब सोचन्तु अगर मन लेयो तुम ना होन्तैये, तो जिए जिंदगी ना जाने कैस कतती। चुंकि जब मैं अपनी लाइफ़ के बहुत भूरे फेज में हो जब तुमने आएकें मयो साथ दइयो तुमने मोये इमोशनल लेयो साथ दइयो फ़ाइनैंशल लेयो साथ दइयो। ओउरो बहुत जगह तुम काम आए जिमर में तुमते थैंकयू कहबो चाहत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जा जीवन में हेल्प करवेकाज अगर जा जीवन तुम ना होन्तैये, तो मैं अपाय बा डिप्रेशन ते बाहर ही ना निकर पांतौ। और आब तक जो है सुसाइड फुसाइड कर लेतो मर मुर जातो।